Моҳвора бо суръати баланд дар гирди Замин чарх мезанад. Қувваи ҷозибаи Замин онро ба поён мекашад, аммо суръаташ намегузорад, ки афтад. Ин вазъиятро мадор меноманд. Он гӯё дар атрофи Замин давр мезанад, бидуни суқут.